ག་ཐང་གི་དཀོར་ལོ་སུབ་ཆེ་ན་དི། ག་ཐང་དེ་ལོ་ཨིང་གེ་ན་དེ་སརཊིས་ལབ་སྟོ་ཨིན། ཏེ་དེ་དི་ག་ཐང་ན་དེ་ཆུ་ཆམ་གི། ཡ་ནག་ཆ་གི་ཐུག་མེ་ཆུ། དེ་ག་ཐང་ན་དེཁན་གསིམ་ཆ་དི། ཧུ་མོ་ཀུ་མོ་ཨིན་ཐཱ་མེ་དི་ཆུ་དི་ག་ཐང་ན། གེ་བ་གུ་དོ་ཨིན་གེ་བ་གུ་ཝའི་ཀབ། སུ་ཀོང་ཆུ། ཁ་སི་མེ་ཆུ་གུ་མ་ཆུ་པ་ཧུ་མོ་ཀུ་མོ་གི། ཏང་ལོ་ གུ་ཏེ་གི་ ཨོ་དི་ཡུ་ལ་དེ་སྐོར་ཀཔ་སྟོ་ཨིན། དེ་ནགེ་གི་དེ་ག་ཐང་ནམ་པོ་དྷ་ལི་བ། ཀང་ཡེ་པོ་སུབ་ཆེ་ན་དི། ཨོ་དེམ་ད་ལུ་དི་ཀན་ད་མེ་ཁ་མི་སུབ་ཆེ་ན། ཐཱ་ཐུབ་སབག་ནག་ག་ཐང་ན་ནམ་ལོ་ཡ། ལྷ་བརྨ་མོང་དེ་སང་ནག་ གི་ཏེམ་ན། ཁ་པར་ན་དེ་ལབ་ཐེ་ཐོག་མོོ་ནུ་པོ་ཨིན། ཏེ་དེ་ལེགས་སུམ་ག་ཐང་ན་དི། བུགས་ཁོ་མ་དི་ཆུ་མཱན་དོ་བོ་ལགས་སོག་པོ། དི་ཆུ་ཐེན་དོ་བེ་དེ་ལས་ག་ཐང་གི། བེའུ་དི་ལབ་ཏེ་ཐོག་ཆེན་ཐེན་དོ་ཨིན།